في مرة من المرات، <hesitation> في وسط عاصفة جوية، سفينة غريبة غامضة جت للشاطيء، وطاحت على الشاطيء، كانت السفينة مهدمة شوي، بس كان فيها آتار لأشخاص عاشوا فيها، بعد مافتشوها، لجوا خريطة جديمة تكشف عن كنز مدفون زمان.